الصراحة أجول لك أفظل الحر الشديد، ليش؟ لأن الحر أجدر أتعامل معاه يعني ألجيلي ظل أو أشغل مكيف أو حتى أستخدم مروحة، وأجدر أتحمله أما البرد الشديد لا أبدًا مهما لبست طبجات ما أجدر أتحمله أحس إني متجمدة من الداخل والخارج وأصلًا البرد يخلي الواحد كسول وما يجدر يتحرك، الحر أهون.